Te mada chani ja taka ina, chi tu kuu kakajini, kajini koo e mada chi tu jinida te nuu, nu ku kantakunita´a, nu nte, nte ina kuchi chi kanto konta to nte, nte ina kuchi, kanta kuni ta´a koo ja kuni ntaa nu kaa kuu kaka´a ma o yaa chi tu jinida.